<hesitation> Erikirirya ribuya eryananganza erisomesya abandi kwisi eryananganza abandi bandu bakaminyako ryerikirirya nyamuhanga ngo mulhamya wawu imwa byosi ebyaghukakolha kusangwa eya nyamuhanga iyo wamabirimwikirirya ebyosi bikaghikolha ebitsibu ebyosi ebi bikahwa isahalhi ambu wamabana no mundu oyuwukiyihanuzyako omundu oyuwamanza eribwira nyamuhanga iniakughunzira byu eriminya nyamuhanga rikalheka nemibiri yaghu eyakolheka ndeke ghukathunga no buholho omwa family yaghu nabana baghu na mwira waghu na bandi banyalhughanda baghu erikirirya nyamuhanga rikawathikaya omundu kwilhabirirya okwa bana balherebalhere abakinasoma bakamusaba nyamuhanga inabawathikya omwa kisomo kyabu, inabawathikya erighirinda inabawathikya no kwiyihamba ndeke si erikirirya nyamuhanga nilhibuya.